Nikyela, nikunde bwana, nikawe mzwaki, nikole chai, kanima Nikole chai, na ilwa usafi wako tu ndo ashiwe na bafuni, nikale malyahu, nanywa chai yakwa, kanimalia nakusambwa, anikusamba ncheniendema kwanika ndo yeye, lambo lateja, akani nchaniko, koe nkajali wakumpa chikumba, ila kumbe bakuna nakaa na vareve, dea bani jeajaevyo, nuria mambo yakuwa bhengi, kanithila kai kwa umri lakini umribhokei, mwakorakibu ambawana, kuna ile naitwa mtama natashwile nafua, kama ni suawa, kama mi maria naeka eka na wanawakwa, nibhafundishe fundishe kuwa kaimali yao, ni kwaa kwaibalu, kuliwa na balendaku, kwaivyo dhelani nalebwa huku ninii, Nisha kuwafundisha jinsi ili nahila, kanimaliya, nainywa ikuvanda nko ikitanda nimwaa.